Faa jatoɗaa jate tawee a woofay. Sabi jate hoore jooni, <hesitation> won yogaaɓe ɓe mbaawaa ɗun. Nden non du ana nafaa ɗun. Ɗun tawetee woni faandaa muuɗun. <hesitation> Hoolaare jate hoore, <hesitation> yoga ana hawra hen. Kaa ana tiiɗi.